रेफ्रिजरेटर म्हुणजे फ्रिज। जो चालपाक इलेक्ट्रिसिटी जायी पडता। लाइटली शिवाय फ्रिज चालू जायूंग शकाणा आनी तेतुं डोकॉर्लिली वस्तु सगले इबाद जायूंग शकतात। फ्रिज चालपाक जयो जल्यार लाइट असांग जय। फ्रिज जितको वडलो अस्तलो तितको तो चड एनर्जी व्हडलो। तेका शॉकिंग प्रुफ मणण डिवाइस अस्त, जो शॉक येउंग जाईना मणण आपुण काम करतात।